Мехостам таоми румии қадим, мисли гарум ва хӯроки миёнаасрии форсӣ, чун палави шаҳӣ, бичашам. Ин хӯрокҳо таърихи бой доранд ва фарҳанги ман мардумро инъикос мекунанд. Аз ҳар луқма метавон таърих ва анъанаро эҳсос кард. Чашидани чунин хӯрокҳо гӯё сафари замонӣ аст.